أول شيء أهتم بالأضاءة تكون الأضاءة طبيعية لو تقدر. مثل النور اللي يدخل من الشباك لو في مكان داخلي إبتعدي عن الأضاءة القوية المباشرة. حاول تلتقط الصورة من-من زاوية شوي مرتفعة. امم أختار خلفية مناسبة ومريحة للعين. وآآ <hesitation> إذا كنت تستخدم كاميرا هاتف حاول تقرب الشخص شوية عشان تظهر تفاصيل وجهه. خلي الشخص يبتسم أو يطلع تعبير طبيعي.